بحب دايماً أخد الأجزة بتاعتي سبت وحد لأن ده بي- بيديني فرصة إن أنا لو فيه ورايا حاجة أو كده أقدر أخلصها في مصلحة حكومية أو كده والناس تكون رجعت من الأجازة بتاعتها.